A olama yam amane yalahatan reire sa epatauo palale re ire <hesitation> agama ehu aka, agama ehu aka re ire agama unae sa agama suku, agama suku ehu ta'e hanu agama sarane, sarane protestan. e u sarane protestan ehu atane sarane katolik, sarane katolik ehu islam. lopalale lesi sepa ta'u yam ata opalale, yam ata opalale rire ama am <hesitation> ama kehidupan mo palale re ire mesa sasa na e mulai hale sai ta'm. ehue mam li'e rumai, ehue mam li'e rumai sai i <hesitation> kuran yei tae humam li'ei, ama haire re isae e eusa e eu pa'ason sai olama susai sai ri'e na sai li'e sai tamsa tam li'e rumai ama olama <hesitation> mane re isa am tue hiya am ere hiya Sa lale maya yam atau palale, yam atau palale reire kumpa'aniya erieman ilai a ere, renalai <hesitation> amane reisa ama pancasila opalale, karna ehulima <hesitation> nase lima sila re mesa opalale me riyo jadi saka ehuie ni saka ma'a mane ama aagama, re mesa isakaru roeroe, ama kahiduppan opalale risa harisai pepin tam, hale isa lo'ai tam, hale isai nai una, ai una susae niara tam, reme sa tam. Eu ema me hidup se ewam makana makana me sa oroi roe mane, yam amakana makana mesa oroe roe, sai puraniyei yo, sai lia sai, sai ipalalesi yeiyo, sai lia sai, olowa rehuema orayo lehuema, amhe si ama tanei sai mane, tanei yo lama adatiya si tanei yolama luma naire se lama gareja si tanei yo lama pahain niye katolik le niye si tanei louhu lumasikite le niye si mesa ehuema maulu maulu, sai tehe hali sai tam Sai ili'e yarumai, hali sai uhalo'o inai sa'a uma paran tam karna yam amane uliye risa hal isai le huma tam, yam amarua mane. opalale re laleriyo islam mo ipura ala'e huulo ri'in, upulalae adat re in, se saraneo ipura ala'e adati re in. Jadi am ehuwe ma risa yam isa mane, hal isai na ilama ramen nailai naisa umai le huma sa tam, rara mesa raraisa mane, raraisa reisa yale seina arei seina sa warim seina maarim tumata maneo, saka sa tam meri yo. Jadi sasa tam berarti elo, mae na sakana iliya mamane ri, amane reisa hal isai tam, agamae ahueru lopalale, <hesitation> ta'e nauna sa'e le reisa tumata olama kupaniya hiya olama yastam musti ye lopalale earuwen. Naeyana sae helu upulale sa tumata la'asa silie sitibae elo amaniya risa, emakana aiya re tumata ului huata palale reire re agamai huluwata lu palale reire, ni usaha sa nae murae han sai tam, ehue sisileya arumai, siliya aoro oro'e ya remesa sasa tam meri yo Sai sau sai tetap ehu esi, sai ipepisai tetap uhuesi, jadi ehuesi mesa ehu ema re sa bisa nam lea la rumai tam. teina helu loloisa rara sa rara uleisa mane, raraisa raraseina helu, marara ma aupu madatua hila si lai si sei tue ama amane reisa, ehueru rama hutu hutu hutu men yo, nau ahuriye nai lai lau supa, piu laiyeru rei yo, yanaei mai anaei mai lau sei na ahune ahun, moreya lai mane, nai mula'e, lopalale nai mula'e elaiyeri in yo. Ya elaiyeri in sa tetapi oitewoti mina, lau anase na ese'e nau tehe ese, ataukah oleyalo lama leinse, bisa tam ni lo rolaman, marolaman me naumlae le? Ta'e hamsi hanuwe, pemesa ohanusuo ohanuwe, kalu hanuwe tam, pemesa saka sau sauwema mer yo, sau sauwema, saim toturi, saim ni naman, mo remesa ese me tam. Ama nosiya ma pibatulu lauwe papasi, pepesi, etulu leuwema ta si anannuwe si souwe. Seina mane, siwa'o sai eulo yo lima, o sai uyalou loi tamata mata ite pisaima kin tuamata, omakin agama utuweru reire, imakin aiyaru, mo aisa se <hesitation> osairiyai na harisae aelo Seina se rua ei ni mau yo re mere, mo kalu tam, tam laei, me sa ise me, osauiya'e tehei sai saka lau mata waline ri'iyo isakaolama, agama ri iri agama suku se, tehe ei, sei la olama se, yolama sarane se, tehe ei, sei yolama islam mo tehe ei, lo remesa sai saiya niye meri yo. Jadi osaire me sa o olehu se osali ae sesuai mane upulata lai ana ale'e, upulata lai anase ohese na louwe um kahidupan, na esenanao osire saiya'e, lo reme sa sai saiya ni hak me riyo <hesitation> jadi osa'aweya'e, tehe ei na yeweni rarane meo, sai saiya ni rarane